Hany tiako baka aminay agny zao: ômby zao fa agnatiny, eo koa bélier, regny zao ma- vokatsy aminay agny soa regny, tsaramaso, balahazo, regny.